हम डांस सिखना चाहेंगे गाना गाने का मुकाबला। कहे कि डांस सिखने में हमारे शारीरिक व्यायाम में हुई जात है। हालंकि गाना गाने में कोई बुराई नहीं है। पर डांस सिखने में ज्यादा मजा आई है। गाना गाने सिखाने के लिए बहुत कठिनाई हुई शकात है। काहे कि अच्छा गाना गाने के लिए हमारा गला साफ हो जानो चाहिए। इया के लाने हमें डांस करना ज्यादा पसंद है। गाने के मुकाबले।